Pue ät ispäkpa't ij tumä tumä kesu yäti mya'yajpapä, pe nta't muspa ntzäkä jete, äj ntzäjku't cuando äj janta'ji'nhtumä ijtu'äk cuando tzye'äktä'kä't ntzäjkpa't'ijna nyäjmayajpa'ijna keso de sal, jete ntzäkpa't'ijna äjtzi, nomas nämput minpa leche y nkolatzäkpatä't'ijna yyy nkojtapya't'ijna cuajo, je cuajo ti'yäk wakasi'ijn es mas wakasi'ija pyu'u, pyu'u con todo sucieda, jete'ijna minpa, jete 'yaktätzpa äj mama'i, jete kyojtyapya'i bicarbonato y limón, pee wap'pä putpa cuajo, jete usytyitä nkojtapya'ijna y ntzäkpa'ijna, pe jete mismo je ora'ojmtyä't ntzäkpa, nä nenu leche y y ti'kajpa tzampa, nämputpa't bolsa'ojmä, nkomi'tzpa't ntitya'majpa't y ma'tzpa't, nkotpa't'ijna myolde'ojmä, myolde'ojma hay vece jejtzyeptyi nyayajpa frescopä, hay vece jyo'pi'k nyayajpa u si no nyanhpa'ijna mänäkäsi äj janta'i jinhä'i ma mya'ye'.